Ny seiland moa zay zanatany britanika andreo taloha fa tamin'ny tao raika ambin'ny telopolo sy sivanjato sy arivo reo izay reo vo nahazo ny fahaleovantenandreo tanteraky.